أحب العيد الوطني لأنه يجمع الناس كلها تحت راية واحدة ويذكرنا بتاريخنا وبطولاتنا، الاحتفالات تكون في كل مكان وفيه عروظ وحفلات تخلينا نحس بالفخر بوطنا، أحس إنه وجت مثالي للفرح والتواصل مع الأهل والأصدجاء.